Konsertga borishni afzal ko'rardim. Chunki konsertda insonlar manaviy hordiq chiqara oladi. Va konsert menga o'ynashimga qo'shiq aytishimga ichimdagi dardlarimni chiqarib yuborishimga ham yordam beradi.